a o ɲun ɛdɛ mu su'anni abe be curulu o dama wa'a a o den mi ɲan o ma'o mani o ma nɛ a nin curulu we ɲan mi ma'o mani besosi donc a o ɲu ɛdɛ mu su'anni a o jenu le